Manfaat basikat gigi tuh nyaman muntung kam tu kada bebau sebujurnya tuh itu ja manfaatnya tuh cuman ikam nih mun besikat gigi minimal dua kali sehari jangan nang sekali sehari kekawanan nih kasian nang bepander lawan ikam tu bepander sedikit bau jigong bepander sedikit coba pang ngarannya sikat gigi tuh perlu odol tu berapa garang harganya kada seberapa harga odol tu sebujurnya sikat gigi dua kali sehari lah paling kada kada ngalih baya maambil sikat gigi maambil odol calupi ke banyu gosok am gigi tuh semenit dua menit habis itu bilas am bebanyu tuntung kada ngalih hakun ikam menahan supan muntung bebau jigong bebau jigong tuh kada nyaman kada nyaman bebau jigong tuh ikam tetamu babinian kada besikat gigi bujur parfum ikam tuh kawa manolongi cuman amunnya bakucupan tuh kada kawa manolongi <laughs> sama sekali ngitu tuh kada kawa manolongi bau jigong tuh bau paling kada kada jua sedunia. Bau jigong tuh sama nang kaya bebau tahi tu pang sebujurnya tahi tuh jigong tuh paling kada ya kaya jar ku tadi tuh sikat gigi dua kali kah sehari tuh jangan yang sekali dua hari jangan amunnya ikam betamu kena lawan kekawanan nongkrong bepander sepuluh jam bepander lawas lawas kekawanan nih mahirup bau jigong kam tu ja lagi selawasan kawan nih menongkrong tuh mahirup jigong kam tuh ja apa kada ilfeel kekawanan nih.